ذات مساء كان هناك رائد فضاء، وهذا الرائد إيش ؟إكتشف نجم جديد، وكان هذه النجم يلمع بشكل جدًا غريب، فهو كان الصراحة يبغى يروح لهذا النجم ، فهو خلاص يعني أخبر الوكالة إنه أنا إكتشفت هذا النجم وأبغى إيش فرقة عشان نروح نكتشف هذا النجم، المهم إنه فجأة، وهو يحكي معاهم، هذا النجم إنفجر.